Ami tjimeziki orwihi mbizika nai tjimbinaro mondjiwo mbitoora tjimbihinaro mondjiwo mbihinda okakazona kandje akekaranda okutja tjikazu nokuranda oruihi tjitenga mbikohaorondu nao peya rumwe mokati koruihi omunumo ehi novikwae nao, okutja mbikoha tjaambo etwamo monyungu. arusuma handje merorarora pokati kotuveze nao okutara kutja nambaono rwarire orutaazu. rwahoro kutja nambano ruriwe. okutja ngunda amarupyi hndje warongerisa imbi ovitjtise vyoye rukuru otwamo okapepere nga kuketjendja otjivara kutja rutanaure rukare nombuniko yapeke. okutja handje imba watwapo okanyungu konyama ndjatete nawa konyungu. hivanga onyama ndjizikwa munozosoose kako. onyama ndjiri kuyoini uri. okaruihi okeni tjikahara tjotjivara tjapeke uriri nu noho nao munousoose tjiva ngunda amaiyandja otjivara noho inokamutjato muyo. Onyama aitete konyungu. amukara ouze ouna ouporoporo mbumotwako outa uriri kombando karuihi koye nai opuwo onganda ayiu ombunda. Okutja ngunda moziki nao tjiwamunu kutja omeya yarire omengi okutja peno tjisipe tjorwihi otwako orwihi ndo rwee kombanda otjisipe omeva aepiti orurire orwiihi oruwa uriri nduhena meva pokati avirire ovikurya oviwa uriri ovitjate.